dunia arran dunia won birrin tendekituu dubatan <hesitation> nam <hesitation> dunia arra yaani akli inama yaani karumt innaman yaani hashindenii maan enan technologiat lilla qarrum irra fudete dub <hesitation> inaman kunnen yaani inamanen <hesitation> won issan unum midafamti ammo gammi uf shangae won takka yaani <hesitation> hark inamaa kasin dufn atam yaani akan yaani nguvu kabatte ama won ufumbuzi gudda hamtu dunia kasan dufte inamannen ufgafete lilla shangae.